Mon animal préféré est le chat. C'est un animal de compagnie qui est bien plus autonome que le chien, qui demande moins d'attention, mais qui est pourtant assez câlin.